Miɗo kabda mi waɗa So tawii miɗo waɗa project ngal, mi waɗataa njiddaade fiyaangu e hoore ngam njiddaade fiyaangu ngal kadi njamaaji. Ko fiyaangu goɗɗo ko yowii ko noone ngal njiddaade ngal rewɓe ngal sabu nguurndam ngal rewɓe ngal.